Pos me se vienin unus pocus peru paquí el más corrienti es el que mos sal de quandu mos se quea aceu'l vinu qu'apreparamus enas nuestras boigas. Ara ya tamién se ven el de Xerés i el balsámicu, que tamién sonin d'uva. Alogu están el d'arrós, de mançana, de sidra, de cocu, amus, de qualisquiá cosa qu'aiga fermentau i estea acea. I güenu, pa guisal ensalás quiciás que sea el gastu más aparenti paquí. Pal guisandeu pos quasi que no se gasta.